Zava-boary andranomasigny le azoko ognona: <hesitation> baleine, dauphin, requin, misy laoko maro isa-karazagny, <hesitation> atsengatsenga, oursin, <hesitation> -m-coraille.